La primel mugel africana en ganal el Premiu Nobel dela Pas hue de Kenia. El su nombri era Wangari Maathai i acebió el premiu en 2004 pola su labol nel conduraeru del meyu ambienti. Por mé dela su Movición Cinchu Verdi, aballó alas mugeris pa prantal más de 30 millonis d'arvus, bregandu assín contra'l desarvolau i pola democracia.